﻿Jëëngatu mbae jembosikatuvae, jembosi mbaevae ipuere <hesitation> ngará jëëngatu yau vaera jaeramo ñaroïro tembiu mbaeti yamoaprecia ñaï oata mbae supevae jekopegua kurai yakaru ñaï.